Eyi num ge ya, abum ge yeyi a, ọchẹ dodu kega, ẹdẹ dodu nodokaa num ge yọ a, owoya̱ gigbichi, owoya eyeye, owoyọ gigbiti, owo-godeyi beyi, owọ ododu nadoka, aka miyọ lanọ anu he lọkpoticho ọma num jo yafiyr dua, aka miyọ lanọ kponyọ ọma hum out fiyẹ dua. Eko dodu num letọ tega num yẹyi jela, nkwọchi oyeyi kum nmọlẹ, n biyukpa kum nmọlẹ, nbiyinjila, n biyowu, nbiyamọ onyeyi amu mum ge yuklọ a, uklọ a ke lum-monyẹ nẹhi, okeyi tum abọ, oge jodre gam le, higbo ogoma nge hiya mluklọ an, uklọ num ka nya ọdan ka lotu tuto, ọda duma nadọka age ma nmanu, ọtu otuteyi oga aneka kọcheya ojo yeyi nehia, ọdan ka tọtu teyi oyan, nba-a-ake yoyi cheyọfu, ake lọtu tuto lọlọhi a jo y. o akpabana, njo yẹyi akpabana bum yajẹ nya, olẹyi du nabi wegum noga gwum-myen, ododu nakaa nge yọ, nke iyọ tọtu kuọ nọchẹ dum lu̱wọ lọna noyi ka ko kayi! Onyẹ yẹ yi yọ ẹdẹ ogọma lum-mọnyẹ fiyẹ dua aba leyi kum ma ega nọchẹ duma leyi num ya ma bobu oyi gbo doka kun yo anu kpọ, ngbo ogọma njoyẹyi ne hi akepabama. Eyi nka nya owelpo lekpomu ya ichichine ododu nge ya fiyacheta achẹnẹ ẹchi. Nkeyiyọ nkeyiyọ tọtu nkeyifọ jọkwun, nge fọ ligi ligi ligi ẹjida noge lọhi noyi heyi fuu lọlọlohi nonya duma ko bọbi akpabana nalọ ma, eyi yọ ka kwoyi kwu nmọwẹa edẹ ọgọma mun geyaa. Aleyiknu doma ya, aleyi ya nmegum nọchẹ du lọma bobu nnjidọ ko kai! Ọnye oyeyi yọ lum bi gegumu ka, ọda duma bọda egoma gem, ọchẹ ibiyuklabọ kunu noni, uklabọ kum anu weyi oya a, so nge tọbiye lọlọhi egẹ num ge tọbiye a egọma num ge yọ lo̱lọhi a, egọma noye hache ọtu lẹa, egọma nọchẹ dodu kewa nko biyodeyo yoyi ya, nega kaga yeyi bobu n-mọta ngbo yiwa anu, higbo keyi a anu nule lano onyiye, anu le tim biye a, anu ke le biyayipolan dua, higbo egoma nhija mlanu glan, ọda ne hẹyi oya alọtu kuwọ tutọ, age yọ lo̱lọlọhi eko iga nyọ gwọn, age yoyi jọ nayira e nayira epa kuwọ oge yoyi wẹchẹ ga ọdan ka lọti tutọ, ọda dodu kẹche nya ọte olutọ nẹ, atọtu teyi a aga le non, beti alotu tutọ age lọ lọlọhi tọtu tọda duma nanọ geya noge tano̱ abọ gla’a tọtu tọ, higbo egoma ẹyi num geyaa, nge tọtu to lọlọhi, kọda duma num chegbna kobiyọdọma wẹchẹ gam ọda noya yẹ bọ a, ẹyi oya nu muklabọ kum, ng, yọ lololoti.